أكيد نبي نعيش حياة المدينة، إن حياة المدينة أفضل حياة تكون مدينة كبيرة فيها كل الخدمات، وفيها أشياء مش متاحة واجد في المدينة الصغيرة، القرية الصغيرة مش متاحة فيها، لكن تكون المدينة كبيرة، يكون فيها كل الخدمات متوفرة ،وكل <hesitation> كل شي نريدة يكون جمبي منعوزشي ندور علية.